פרידאם אף ספיטש דארף האבן א גרעניץ ווייל נישט יעדער קען זאגן וואס זיי ווילן און ס'איז טאקע א דעמאקראטישע פלאץ ווי אונז וואוינען, אבער נישט יעדער- <noise> ס'איז נישט גערעכט אז יעדער זאל קענען זאגן וואס זיי ווילן.